Më yë yu'uk du minëyën yë dun në i'ixë më yë xë'ënkë jë'ëxpëty yë në ko'o tyamatyë yë yë mëdë mankë jadun ejt's yë nyaj xa'atyë mjëxë'ëp yë, biwëkëp yë në ko'o yë tyëkëy tëmajpë nebya dun minëyën ta'axkë, yë ta'axkë mjë'ëx pëkëp yë mëdë yë a'atyë jadun yë bë mjë'ëx pëkëp yë a'atyë minëyën jadun dun i'ixä jadun a'ax dun tyun yë yu'uk myobë jue yë mjë'ëxëk pëjkëk.